اوٹوپس دیاں وِلاکھنی وِشیشتاں ہن۔ پہلا، انہاں دے بازواں تے سنگن آلے چُوسن آلے ہن۔ دوجا، بہتاں عقل مند اے، سمندری جانداراں وچ سَب توں عقلمند مَنے جاندے ہن تے چیزاں نوں یاد رکھ سکدے ہن۔ تیجا، رنگ بدلنے دی سمرتھا، خطرے توں بچن لئی اپنا رنگ تے آکار بدل سکدے ہن۔ چوتھا، سیاہی چھڈنا <hesitation> دشمن توں بچن لئی کالی سیاہی چھڈ دے ہن۔ پنجواں، نرم سَرا، انہاں دا سَرا ہڈیاں توں رہِت ہوندا ہے اس کر کے ایہ ہنیرے ہنیرے سوراخاں وچوں وی لنگ سکدے ہن۔ چھِویں، تِن دل، اوٹوپس دے تِن دل ہندے ہن جو لہو شریر وچ پمپ کردے ہن۔ ستواں، نیلا خون۔